मुर्गी के मास पकाला मुर्गी के मास लेके आब पहिला घर मे उके बाद कराही धोबा कारीही धोके गैस मे रखा गैस बार । उके बाद तेल राख गैस ढिब जाई त तब गिर धनिया के फोरण दा उके बाद तनक सुखाल पता तेज पता उके बाद लगाके । तब ढिप जी तेल ओरई सितराजाई तब मास रख उके बाद मास टंक भुज तब भुज के पन्द्र मिनट तनक लाल ऑल होजई । नून रखा हरदी रखा वउज के तब मज़ा से मज़ा से मज़ा से तब वउज के तब पियज कत्ले रखा लसुन सील के रखले टमाटर कट ले रहा । उके अब्द थक पियज रख मज़ा से पियज रखा के पियज गलबा गलजाई उके बाद तब मार्च रखा मार्च के बाद तब लसुन रखा पिसल लसुन । तब लसुन रखा के मज़ा से जीराधानीय रखा के पूरा किसीओ रखा देम तब अपने तनक मस्त लाल होजई तनक मस्त कलर मे आजाइए । जब तब अपने टेस्ट डायलगी बसाना डेलगी सुगंड डायलगी तब उके बाद ओकर झोर लगड़ा झोर लगा के उ मज़ा से अपने खौले लगी । जब न सीझ गेल रही खौले लागि त खौल जाइएन त पनि आपने सूखे लगी तब थक अपने के बुझाया लागि मासु होगेल कहके तब उके बाद गैस बंद कर द मज़ा से ।